gny raha farany nihaniko da vo minitra vitsy lasa teo zay da lasopy, lasopy sedap. Gny fomba fanova anazy gny fandrahoana anazy da tsotra. Ah maka hanao rano kopy raiky avao angamba dafa ampy, arakaraky gny haben'ny kopy avao aloha. Aidinao igny agnaty vilagny, atikitsinao ambony afo eo, avela mangotraky, nofa mangotraky igny, alà gny sedap igny, gny pates igny, ampidirinao agnatin'ny vilagninao misy rano mangotraky igny ao, avela mangotraky igny an, ampidiry gny sauceny, avela mangotraky igny, asia sira kely, vita zay nofa mangotraky igny malemy igny masaky soa da zay izy vonona da hany.